Kolontsainan'ny Alemaina a, miavonavona sady ratsy fagnahy be arizareo a, tia magnambanimbany olona. Izay aloha ny fahafantarako anarizareo io e.